Kiti kiti ja jiniga xi kiti kiti taka nu stanyo nuti ku ina, kiti un jiniti te kaanyo jintixi stanyoo nuuti te kiti un ku a jiniti te este suni jaantatuti nuyoo ja kaanyo jinti te nu nuu tiun kaanyo jinti pero kunija stanyo nuti chi nu ma staanyo nuti te tu jiniti suni.